छुटियों की घुमान की योजना बनों का खातिर सबसे पहले तारिक तै करा। फ़िर जगह कू चयन करा फ़िर वक्खी की अच्छी जगह की ऐसी बनावा। घुमन कू बजत तय क्र और गाड़ी होटल और खाना कू प्रबंध करा। वख की जगह की मोसम की जानकारी लेवा और वे का अनुसार अपनू सामान पैक करी ते घुमन जावा।